طبعا لو بإمكاني إني <hesitation> يعني <hesitation> لحظة واحدة في التاريخ أشهدها ، فبختار مشاهدة هبوط الإنسان على القمر سنة تسعة وستين، هذا الحدث كان لحظة فارقة في تاريخ البشرية، لأنه أظهر قدرة الإنسان على تحقيق المستحيل ،واستكشاف الفضاء، أحب أشوف ،واستكشف شعور الدهشة <hesitation> -و- وال <hesitation> الحماس في هديك اللحظة.